سفينة على خاطر الحياة المغامرات البحار السبع كانك قرصان ولا كانك كابتن اه بتاع السفينة تمشي وين تبي. تدور في البحر اوال واسعة الحرية والمغامرات والبحار الجميلة والـ- وزرقت الامواج. يعني حاجة جميلة لمن تكون انت كابتن متاع سفينة تمشي وين ما تبي.